Ku ma jäänüq niimuudu ütsindä kosmossõhe vangi, sis ma naanuq või-ollaq luulõtama vai kirotama midägi vai midägi säänest tegemä, mink jaos um vaia häste pikält ütsindä rahuligult mõtõldaq. Sääl ma saanuq tuud tetäq.